Nai bula sio ia hataholi ala mengeluh neu ledo talalu nahaa no awal neme awal musim ledo mahaak a no hataholi luma boe ala paken neu bula lala'ok te ta so na kerja kerja fe'ek te ta so na ala buka kerja sanga sila sodan.